لكل حاجه- بيكون ليها-ايجابيتها وسلبيتها زي- ما هي هتدخلك دخلك هتعملك هويه هتدخلك سياحه -فا هي اكيد في يوم من الايام ممكن تعملك مشاكل ليك ولبلدك